നമക്കു ഇല്ലദേ ബ്രേദ് മല്പോലി। ഭ്രേദ് മല്പര, മൈദ, ഇജേന്ദ ഗോദി ഹിത്തുനു ഉപയോഗ മല്പോദു। ഭോക യേഅസ്തുനു ഉപയോഗ മല്പോദു। ഹരൈധ നീരു ഇജേന്ദ പേഇരുനു ബേച്ഛ മല്ഥിദു। ഭോക യേഅസ്തുനു മിക്സ് മല്പോദു। അയനര്ധു പത്ഥു നിമിശ, പേഇസ്തുനുഅന്ജുനു ബുദോദു। ഹിത്തുനു ഏദുമര്ധു പത്ഥു നിമിശ, സരിയഥു മിക്സ് മല്പോദു। ഹിത്തുനു ഉപ്പര ബുദോദു। മിക്സ് മല്ഥിന ഹിത്തുനു ഉന്ജി കുന്തുദു, മുചുദു, ഉന്ജിര്ദു രദ്ദുഗന്തേ ബുദോദു। ഭോക ഓവേനദു, നൂറ്റിഎൺപത് തോ ഇരുനൂറ് ദേഗ്രീ ഛേല്സിഉസ്ഗു, പത്ഥു നിനര്ധു മുക്പ നിമിശ, ബേഇസര ബുദോദു। അവു ബേഇന ബോക, ബ്രേദ്ദുനു, തമ്പവര ബുദോദു। ഏദ്ദേ രുഛി ബോദന്ദ, ഐകു, തുപ്പ, ഇജേന്ദ, ബേന്നേനു ഹഛോദു।